Bengrok bohrokni bangrab no puila khe sikarno romna bagwi kamo khlaio. Bórok silk bangrab wo kwphareoui khe romwi mano. Kaisa jora sikar romjak khe beng rok abono bish bai swkakwi rwkha tei ulo chana bagwi silk bai kholobwi rwkha. Bengrab rokbo tongthai tei mating jaga wngwi samung tangwi tongo. Kwbangma beng rok lorimani no nukna bagwi bangrab no swnam laio. Bohrok no belai kheno thwijak eba thwijak hwnwi saimannai. Jukjuk jatirok kaisa swk bangrab kiting khai swnam laio. Jephru oro bwthai lama bwthai eba bwthai khoroksa khoroksa khe bohrokni chamungni lama bai khe kaham. Beng rok bohrokni silk no chawi tei tei kamo khlaiwi recycle khlaiwi mano. Bengrab wngkha swnamjak engineering ni uanamasingcha samung abo beng ni kwbangma jagao tongwi mano hwnwi phunukgo.